אנה שחס קייחדמ בקלבו ובאלניה ו ענדי רג'בה כבירה נתעלם ונתטור ראסי כנאמין בלי אלעמל אלג'מאעי ואלתוואסול אלג'ייד הומא סר אלנאג'אח פי אי שחארה קטיג'יב מעאיה תג'רבה ו ולקין חתי טמוח ו חמאס באש נזיד אלקדאם כנהתרם אלווקט כנקון מונזם ו דימה כנהאול נעתי אקטאר מן אלמתלול מני אלא עאטיתוני אלפרסה ג'אדי נברחן ליקום באלעמל דיעלי בלי קונטו עלא סוואב פי אחק'תיאראתכום.